Wo'in wigeere ɗanaaki ma no haandi. Wigeere nden laato e wooɗi, e nde nyiɓɓi, e nde de'ti kadi e nde feewi. Woɗɗita screen lenguru gam gite ma.